﻿إذا تحرقتلك ال- المقلة تاعك اللي <hesitation> قليت فيها ال <hesitation> لي ليقوم وتحرقتلك، <hesitation> ديرلها غير شويه ما سخون تاع العين، روبيني، وديرلها <hesitation> ايزيس، لي <hesitation> ليكيد فيسيل افيك اون بون لافيت. سا باغ تودوسويت، سيبا قراف.